جی ہاں، جانور منکھاں ورگے بھاوناں نوں محسوس کر سکدے ہن۔ دکھ، خوشی، ڈر اتے پیار جیئں بھاوناں نوں محسوس کر سکدے ہن۔ ادھارن، بالکل تے کتے اپنے مالکاں نال پیار اتے <hesitation> دیالتا محسوس کر سکدے ہن۔ ہے یہ کہ انہاں نوں پتا ہوندا ہے کہ انہاں مالکاں نال اوہ انہاں دیاں بھاوناں نوں محسوس کر سکدے ہن۔ جیویں کہ کتا، بلی، گھوڑے تے کئی جانور محسوس کر سکدے ہن۔